Konsertga yoki sport musobaqasidan biriga borishni tanlashga to'g'ri kelsa, men sport musobaqasiga borishni tanlagan bo'lar edim. Sababi, sportga bo'lgan qiziqishim konsertga bo'lgan qiziqishimdan ancha yuqori. Shu sababdan sport musobaqasini tomosha qilishni yoqtiraman.